Ñy raha iaby moa zany, lafa teña manao ñy raha tsy mety, manao ñy hadisoa, la mangalaky siky teña, mangalaky vorotsike, hamafanteña any kafé natompanteña aminy ñy ka la, ataonteña ñy azafade hoe :"azafady roahe, azafady rañandria lahy fa, tsy asakoazy reheñe fa nilisatse nivoatompako kafé ñ'ainao".